Weno yä'ki nasakopkäsi ijtyat ijna ij amigo como cinco a diez persona witpamätät pero mas amigo äj nanhpapäkta'mät bien nyäyi'ijna tomas gomez, jetyji'knhät witpa'ijna tzye'äktä, une'ktät, jetyät manhpa tza'mojmä, manhpa minpa yä'k kumku'ojmä pajtzyäkpatät, aveces matä nkenyaj pamyomo juwä ijtyajumä, matä't me'ntzyaje, jinhtyät witpa, y jetji'knhtumä mas ijtu, mas wijtu mas bien.